د مصنوعي غوښې استفاده کول بهتره دي، <hesitation> ښه کار ده ، ځکه له یوېخوانه د حیواناتو د خوندیتوب سبب ګرځي له بلې خوانه د هغه د تولید طریقه باید وکتل سي، څې په څه رقم تولیدیږي. که چیرې د چاپیریال د حفظولو یا ساتلو په خاطر باندې استفاده سي نو ښه بدیل کیدای سي.